أحب و في وقت فراغي أتعلم وأقرأ وأطور من أحب القراءة لإنها تظيف للإنسان أشياء مرة كثيرة، كل ما تقرأ كتاب كإنك دخلت عقل اللي كاتب الكتاب، وخبراته أتظافت لخبراتك، وتعلمت شيء جديد وضفت شيء لشخصيتك.